א- קודם וואלט איך געזאגט פארשטייט זיך געזאגט אז <hesitation> כ'האב שוין נישט קיין וואסער פאר צוויי טעג און אויך כ'האב שוין גערופן אסאך מאל וואלט איך זיי געזאגט וויפיל מאל כ'האב שוין גערופן און מ'קומט נישט צוריק צו מיך. כ'וואלט זיי געזאגט לעטס סעי אז ס'דא קליינע קינדער וואס דארפן וואסער אדער <hesitation> פארוואס כ'דארף וואסער אזוי וויכטיג.